Hasharot turlariga keladigan bo'lsak, demak: pashsha, chivin, baliq, qum, shudgor, go'sht, tuxum, tashqi chivin, yoshqari, rajot, chigirtka, ninachi <hesitation> arilar.